Awen ri chkop ri kb'an ri sook chu taq chee' kmol ri mees k'o rxik'ak' k'olik rlaan chiij ke' kmu'l kyo'k kok chu taq kptz'a' chu taq rq'ab' chee' awor ri chkop ri ik' pq'oos kbán ksok chu taq rq'ab' chee' n'oj k'o ke chkop ri ik'o chjaay k'o nkej chkop kb'i'pitz kuj cha' qe chke kyo'k ksok chu taq rq'ab' chnooj chutaq rq'ab' kotz'a' are'k'ri' jab'taq chkop no'j che ri kmol chu rik sok a kmol ri kxik'ak' mitqb'iij nk'i ri rxik'ak'la, li <hesitation> rlaan chiij mees nodiiy laj taq laj mees kmol kb'an ri ksok entonces are'kri' jab'taq kb'an ri chkop ri ley qta ri ik'o pq'oos xuqke li pongamos li ik'o chjaay kop jun ak' aves kirb'an rchoch ptaq chnooj kirmol la xuuykujcha'qe che' kirmool li paxq'im kirb'an ak' xuq chu rsok kqasink'chi' xuq ke kb'an k'ri chkop kb'an.